<hesitation> kása kɔ ofɛ́ ògòzè ka ògòzè lɔ nɔ̀nɔ ɔ̀ɔ jɔwɛ, ù mla ni kɔ fínɛà kɔ fínɛ ògòzè lɔ kása kɔ zá ŋa níìbùŋà. Kɔ fínɛà ni ùɖí ùŋò màaké na fíá yize iku, ù ɖi ùŋò màaké na fíá ɖe ùŋò, ù ɖi ùŋò màaké nà zó kloò ìmù nyoùŋò <hesitation> ú nàzé ɖe ùŋò, ú nà ɖí ùŋò màaké tà nyràùŋò, ká ɖí ùŋò màaké tà bù ónyòò. kàɖí ùŋò màaké ɖèé ze ùŋò, ùŋonì wèe kàyi ɔwɛ ɔ̀gɔ̀nì nìmò bù wa kɔ kàá ɖeà, kàá ɖebìà kɔ kàá jɔ̀. kása kayi úni ká nì <hesitation> ni mò ògòzè lɔ ká nì mò bù wa émi lɔ plémú é màá ɖebìà bú nàá mu ni ee bìà bù wa áéánì ùŋò nyòo ɔkle, úni áwa wa nɔ̀ku, tè ènì nàá ɖi émi lɔ plémú. úni sú ògòzè àlɔ ù mla kà zá fía yize iku, ù mla kà zá fíá ɖe ùŋò, ù mla, kà zá fíá banìi ikuwèe kayì ù nàáa mì bàni kélɔ plémú ú náa ta àlɔ, káèè tè ù nyo nélèe, úni mla ni kɔ káèè zá kpla ɔ̀gɔ̀nì lɔ ká so ɔfɛ́ kɔ émì ìŋòwàlɔ bu zó toligo. ù nyo ɔ̀gɔ̀nì èle elí, úni nyo ògòzè èle ká elí ɔwɛ ògòzè ká màaké ɔwɔ gbiéwu dò nàáa èhe ù mla kɔ ɔwɔ ká fínɛ ánɔ̀nì nì bùmò kɔ iku maké nyo nélèe iku ma nyo néèle kɔ ka ìí banì ià kà ɖí íɖigbo kása ú náa zo nyaàmlɛ émì íɖìnè ínìwa lɔ ni éènòbí nyòo ɔkle ú ná mla ni kɔ ògòzè, ɔ̀gɔ̀nì kɔ kà ɖí ùŋò màa na mù ɔblɔ̀ɔ, ògòzè ná ɖi ùŋò máaké na mù ɔblɔɔ̀ émi ìŋòwàlɔ é mà zó toli go so ɔku wèe é mà zá kpla éè mì bìà so ɔfɛ́ e kplé émi anà bí tè te gbo, bú tà nyanyáà, bú tà bàni <hesitation> ikle wèe màaké go ìgúgú ùɖìì kɔ kà ɖì ùŋò màaké tɛ ini keɖe keɖe ɔ̀gɔ̀nì ká, ògòzè ká, kàɖí ùŋò màa bu tɛ ini bɔwu nàáá nyó nélèe, ìtɛ̀ ù nàá nyó nélèe àŋàzó, ù nàáá nélèe kása iku màawu búá plémú é máa bànià ú náa wùlì íɖi gbo.